أحيانا الحياة تصير معقدة أكثر من- مع التقدم بالعمر، كل ما كبرنا نواجه مسئوليات جديدة مثل العمل والعائلة، وهذا الشي يضيف ظغوط إظافية كمان، والتجارب الحياتية تعلمنا دروس بعضها يكون صعب ، لكن بنفس الوقت مع التقدم بالعمر نكتسب حكمة ونفهم الأمور بشكل أفضل، عشان كدا يمكن نقول أن الحياة تصير معقدة.